E fomba agnamboara sakafo akoa io sakafo ame trano fisakafoana io na hotely: <hesitation> magnety recette aloha e! Magnety recette eky aho raha oatra sy mahita aho recette aho da miaraka amin'ny youtube moa zany! aho ia mianatra magnety video, da ampodiko e fagnamboarana azy.